Ben se poesse viagiâ into tempo e anâ inderê de unna settemaña no faieiva cöse tanto differente da quelle che ò fæto pe in davei inte questa passâ settemaña. Fòscia porrieiva çercâ de rifâ quarcösa che o no m'é piaxuo pròpio do tutto çercâ de ëse çercâ de fâ e cöse megio, questo scì.